Keen kixana keen na nrida na kucho ta kuti deen deen kuchón, odabana tan na ta koyen na kuchon na deen, caro ho a ta ken na aciti, aciti ken na ta nradana na kuchina, sea nrivii, sea ruchí, sea sopa, ta nrida ikuti ña ta kenda ho o ni ni ken deen, ta koaga ni ken aciti, ña ka kixanna, ñajan ni ngu ña tan ná ini ña ka yichana jan mmm